Tuud ma tiiä külq häste. Tuu olõssiq niimoodu, et mul olõssiq kohki raadioh üts uma sääne jutusaadõq kas sis puulpäävä vai pühäpäävä hummokidõ. Ja sis ma kõnõlnuq sääl mõnõ põnõva inemisegaq ja. Ja tennüq sääntse peris uma raadiosaatõ.